Basilé baan irégmé babé nicaméné éñankatang batanj éñankatang nétooj éñankatang sibuur éñankatang négéés éñankatang bucaŋéén busa éñankatang bucéŋéén bahay éñankatang sin suu éñankatang sin bucaŋéén ba suwisoow éñankatang sin mayitee éñankatang sin étulo éñankatang sin ékangul éñankatang sin gacombong éñankatang sin balumbung bara sibuur siin balumbung bara étiyee nuŋaar égéés nupimbéén yo sin gujakato nuñul bañul sin ñé bucaŋéén basisindi sisindi.